Më yë dun myanëy yë ëjt's nyajxa'ajpyë amax'an amyë television jue yë dun myaj wi'ini'ixëp yë munkë yë piganak jue da yë dun myak i'ixëp neyb kyut'sidawany we'en oy kyut'sidëy pëka'a jën ma'asanëp jë dun në ko'o je dun kyë ji'ip yëj papadakëwany mjyan nëyxëp jedun këxë nebya yë tyoyëk nebya jë kuwi'it'sëp ma'ajadyë dun mebanyë myaj nëdi'ijë ji'im jë dun jue myadë maja'aty dun bënayë du dun odyaka'am myak abë'ëkëp dun jë du i'ixmëmëwayn nyaka i'ixmëmëwaym a'ax jedun jë oybä në ko'o jedun myak abë'ëkëp porque jadun dun kya wa'adap kya nei'ijë kya yëk jadëp.